Laha amiko manokana aloha lafa m- isaky mandeha manao vakansy aho e de mijanjy hira amin'ny écouteur na am'casque farany tiako satsia amin'iny zany aho mba afaka matory miala sasatsy soa mba tsisy manabataba. <noise>